जब ग उम्मीद शब्दऊ बारो सुचेतो, दो आंग दिमागऊ कई ख्याल बच। सकारात्मक भविष्यऊ उम्मीद इद सकारात्मक भविष्यऊ दिशा खिमो भावना निज, जिसमें निगू लागेच कि चीजें बेहतर नितो। आशा उम्मीद आशाऊ भावना दिखयाच, जू निगू मुश्किल समयऊ आगे बढ़ेनो प्रेरणा केतो। संभावनाएं उम्मीद निगू संभावनाओंऊ बारे सुचेनो प्रेरित लानतो, जू निग जीवन ली हायो। संघर्ष उम्मीद निगू संघर्षोंऊ सामना लानो ताकत कैज, क्योंकि नि जनयाते कि बेहतर दिन बदोदू।